<noise> Mebɛpɛ dɛ mɛyɛ edziban wɔ fie kyɛn dɛ mɔkɔ bea ɔayɛ na wɔtɔn. Ɔnam dɛ sɛ mereyɛ wɔ fie a akɛdze a mepɛ dɛ ɔkɔ edziban no ne nyɛe no mu nyinaa motum medze aka ho. Ɔno mara meyɛ m'adze ntsi minyim dza ɔwɔ mu. Dza mɔkɔ atɔ wɔ beebi ne dze minnyim dza ɔwɔ mu na minnyim dza wɔdze yɛe so.